إيه أعتقد في فرق بين الثقة الإيمان, الثقة تعتمد على التجارب الشخصية والمعرفة, يعني إذا كنت متأكد من شي بناء على تجاربك ومعلوماتك هذه ثقة, لكن الإيمان بيكون أكثر عمق, يتعلق بمعتقدات وأفكار, حتى لو ما كان عندك دليل واضح عليها, تقدر تثق بشخص لأنه أثبت لك إن يعتمد عليه, لكن الإيمان يكون شعور أكبر, مثل إيمان أشياء خارجة عن السيطرة.